Maan ca chin nuun jaan namee cuachi nian nana cuende ndioo cajin ean yehe ean guencachi yee ñuhun cenote coa noan